Niŋ i ka domoroo dii a la, i bulu suo kono niŋ ite le ka domoroo dii a la, niŋ a ye i je rek a be bula la i nooma le.